باہر دیش میں اچھے سے بولے تو اپنے کو بچا لے کو، اپنے کو سُرکشت رکھ لے کو، کیسا گھومنا بولی تو پہلے تو اپنا پاسپورٹ، ویزا، سب سامان سنبھال کے رکھ لینا پڑتا۔ ان کے وہاں کے کیا رولز ہوتے، قاعدے راتے، وہ سب پہلے سے معلوم رکھ لینے کا رہتا۔ جو ایسا ایسا ہوتا وہ کو یہ کر لے کو، معلوم کر لے کو رہتا۔ کسی اور کو معلوم رہنا، ایک انسان کو تم کہاں جا رہے، کس وقت کہاں نہیں جا رہے، تو کسی کو بول کے رکھنے کا رہتا، نہیں تو تم کہاں گھوم گئے، نہیں آئے، کیا ہو گیا، کیسا معلوم پڑے گا۔ کسی بھی بول کو سب کرنے کا رہتا، اور نہیں تو تمہارا لوکیشن جاتا، ایک انسان کے ساتھ شیئر کر دینی۔ کوئی دور سے دیکھ رہے بولے یا پھر جو تمہیں نہیں جانتے بات کرنے کی کوشش کر رہے، ایسے لوگوں سے بات نہیں کرنی۔ پھر بھی تمہارا پیچھا کر رہے تو پولیس اسٹیشن میں جا کو بول دینی۔ ایسا سب کر دی تو تم بچ کو رہتے، تمہیں کیا نہیں ہوتا، اچھے سے گھوم لے کو۔